مين قال عشان أنا مصرية لازم أعيش ف مصر ، على فكرة أنا اه مصرية وبحترم بلدي جدا وبحب بلدي جدا لكن أنا مثلا عايزه أعيش بره مصر ، مش بس عشان غرض اقتصادي لكن كمان عشان غرض بيئي أنا عايزه اعيش في بيئة تكون هادية أكتر تكون <hesitation> في <hesitation> أخلا- أخلاقيات أكتر فعشان كده فبحس كل واحد حر يعيش في المكان اللي هو عايزه